Bueno ndamei ngayunka nakokaina na nayojanin ndemete ndi'ó nikache ndi'ó, ité iniu nanrachi na'a kache koo yunajan me'e koo ditá kachena nain junduje nada'a chítu nuchiji nada'a hei koo yidu unkoon ondoña chito'o e lu chitoña caldo, ngueñiñi xeno kuenta nguña'a ajun ngachinunu chindo nujé he ne jin nun kandoi iin cuentar inkaché ña'a ndio meni plato de barro plato ondo neiño hi ihó ho yendu memechí, ndegachi inka chee chituva ndeminiu kuenta oiña jun koo chindedio ndimejun dikache unde una'a platoa iña kuu chinendió koo ke inia chí iho nuu kuenta kono neun inia chí kidaneun ndina uun.